Asirega fawakehka kabkjna firgkoga nadifja gashira inger kika, kika kodod, kodod, kodod kikiskeja wnisdangtani inog batarkjnintani manog batarkjnintani dola yani asar owo tosko iskroja inin inlakin degid kabjon inog inlakin degid kabjoni asari dola kabjinan fawakehka maleka ashrikera.